<hesitation> ong koiso bank, aii ooh bank ongi ai noi ponna nungyong, impa ong koiso mibank yii ko ai ong o'ko ngung deposit, moni sirung kong, impa moni nopung kong, ho tiwoning ngawah. Impa aii roki onnowo nowo koto bsp koriki, bsp korikiko ai tiwoning ho hiya ngung enguiry, uwa yewoning ngawah turong hoyori. Impa roki ong ko bsp roki manni ya no`ra bsp kori nii ong o'ko mibank kori aaringomo nawa' roki o'konomorohenna. Impa ongyori bsp aaringonno manni nawa' ong poti noi nopupenana. Ong o'ko enquiry koriko miro manni ong line ihkita ho hiya tiwoning ngawah. mekusing haha' ho noi roki ngawakong impa roki ong piro ong poti nopihetong tikiko. Haha' ho noi roki ong moni sirung kong, moni nopung kong impa enquiry impa uwa noi yewoning ngawah tu'ki aii turong bank koriki hokoyoriko bank tu'ki.